أنا بفضل البحر لإن عالم البحار عالم وايد كبير وعميق وبه اسرار رهيبة! البحر بيمثل فوق السبعين بالمية من مساحة كوكب الارض، والبحر الماية والاسماك والحيوأنات المختلفة في تنوع رهيب في عالم البحار ، وإنه يكون الچو چميل والهوا هوا البحر واليود اللي بيطلع من البحر بيعطيك احساس وايد ممتع.